اذا خيروني بين أنني نعيش في قلعة و لا نعيش في مركبة فضائية، أنا نخيّر المركبة الفضائية لخطش نبغي الـ <hesitation> الفضاء بزاف و نبغي نـ نشوف الكواكب او نستكشف الكون. <hesitation> و <hesitation> المجرّات. فانني نكون عايشة في في وسط <hesitation> الـ الفضاء حاجة مليحة بالنسبة ليا.